منفعة يخلي غرفة نومه هادية عشان يقدر ينام بارتياح يشرب مشروبات طبيعية مهدئة مثل الحليب او اليابسون قبل النوم يحرص انه يطفي اي ضوء مزعج في الغرفة هذا بيساعد انه ينام بسرعة وبراحة اكثر